Sikke fuu walaa e ɗum kaa huunde fuu ko moƴƴi a tawan ana tiiɗi, vwanaa ko yaafi sanne sanne. Ɗun saabii so ana tiiɗnee. Ngam saabii moƴƴugol muuɗun. jonnon so huunde selaayi tiiɗde fu, <hesitation> soodooɓe mun panɗan.